نفضل أني نروح نتغدى وحدي، أما الفيلم لازم تكون فيه الصحبة تكون قاعد مع صحاب تكون قاعد كاش ما مع واحد، تفرج تتفرج مع بعضاكم تتمتعو تقصرو شوية شيخو شوية، <hesitation> هذي هي باه ما تفوتش روحك لأنو تبقى تتفرج في فلم وحدك ما تكره، كثن مع الجماعة خير تكون مع الجماعة كصحابك ولا مع العائلة ولا مع المرا ولا مع خوك تتمتع احسن.